Telo avao sa hoa, telo avao gne tena fampiasaiko satria gne saosy tomate igny da izy lateo, da avy teo saosy vinaigrette de saosy sôza laha fa ohatry ka hoe magnano lasopy na hoe magnano misao zay e tena fampiasako.